Orqa haltamga suv va quyoshdan himoya kremi va shlyapa qo'yaman shuningdek yomg'ir ehtimoli uchun yengil yomg'ir palto solaman telefon va zaryadlangan quloqchinlar ham kerak bo'lishi mumkin agar uzoqroq sayir bo'lsa kichik birinchi yordam qutisi va qo'shimcha quvvat bankini ham qo'shishim mumkin.